لنكوي تيشرت لازم نحضر مكواة ونشغلها على درجة حرارة مناسبة للقطن، ولازم نكوي على سطح مستوي نضيف وجاف، نبدأ من الأكمام ثم ننتجل للظهر والواجهة ونحرك المكواة بينمشي، ونتجنب البخار إذا كان الجماش لا يتحمل البخار، بعدين نعمل اللمسات النهائية، نتأكد من الكوي حول الأزرار بشكل جيد والرسومات و بس.